Rí no̱ne̱xo̱ꞌ ikháanꞌxo̱ꞌ jndo yáá, e̱ste̱e̱, nakawítanda̱ꞌa̱a̱ mbáa dxáꞌgú, e̱ste̱e̱, jaꞌyoo rí muñíi̱ oraganizar ne̱ mbá meses antes, jngó ma̱goo, e̱ste̱e̱, ma- mbuꞌyáa̱ tsí, tsáa xa̱bo̱ tsí ma̱ka̱-ma̱kánda̱ꞌa̱, tsí maꞌthán xúgíí, e̱ste̱e̱, rí necesidad rí nagóó xa̱bo̱, pero rí muni̱i̱ rúꞌkhue̱n rá, e̱ste̱e̱, <hesitation> familia régo̱o̱ khaa xa̱biya̱, jaꞌyoo ma̱ꞌñuu conseguir, e̱ste̱e̱, mbáa khaa- mbáa khaa mu̱ꞌthánlóꞌ kuaꞌnii padrino, e̱ste̱e̱ magui̱i̱ khaa, e̱ste̱e̱, <hesitation> mbaꞌa guanitsu, e̱ste̱e̱, bebida khue̱n rí mu̱wa̱a̱n xuabanii ná mu̱guáꞌníi̱ guꞌwúún. E̱ste̱e̱, modee̱ khaa, meda thawuun, tháa̱n e̱jyoꞌ, refresco rá, e̱ste̱e̱, <hesitation> tal vez mbóó a̱jmi̱i xtíla̱ o tsí guáꞌdáa̱ tso̱toon, oo jndo náá rí rá, jngó mbuya̱a̱ ma̱tii̱n ná inuu, como ngamaku mboye̱e̱ khaa inuu, khaa tátíín khaa dxáꞌgú khaa rá. Ste̱e̱, ndóo yáá naguáꞌníi, e̱ste̱e̱, jaꞌyoo rí muñíi̱ citar, muñíi̱ e̱ste̱e̱ citar, mua- mu̱gi̱ꞌmee̱ mbá fecha, jngó ma̱goo mu̱guáꞌníi̱. Ndo yáá nuthee̱n rá, ginii jndo xóo rí permiso kúnꞌda̱ꞌe̱e̱ ginii, mí nda̱wa̱á na̱-na̱ge̱ꞌe̱ i̱mba̱ i̱mba̱ cita eꞌne khaa tátíi khaa dxáꞌgú rá, jngó muxnaa̱ respuesta. mbu̱jú máꞌ magóo̱, jaꞌyoo magóo̱ segunda cita júꞌ, pero a̱ꞌkhue̱n rá, níka̱ máꞌ rí mu̱-mu̱pho̱ xa̱bo̱ rá. E̱ndo̱ó respuesta kúye̱e̱ khaa, khaa rí i̱mba̱ cita rúꞌkhue̱n rá. Ndóo yáá nagóo̱ rá, a̱ꞌkhue̱n na- nawiꞌtháán khaa xa̱biya̱ tsí, e̱ste̱e̱, <hesitation> tsí ma̱goo ma̱ꞌga dxáꞌgú o tsí najanáa̱ permiso, depende dí ñajuun rí nagóo̱. Jngó jndo yáá, ste̱e̱, nawiꞌxnáa respuesta rá. A̱ꞌkhue̱n na̱ge̱ꞌe̱ khaa, e̱ste̱e̱, <hesitation> mba̱ꞌ cita júꞌ rí mothee̱n rí- rí fecha ma̱gu̱ma khaa rí boda rúꞌkhue̱n rá, ste̱e̱, jaꞌyoo, e̱ste̱e̱, entre ikhii̱n muñíi̱ tomar acuerdo, jngó e̱ste̱e̱, puro xubuanii, júún tsí nuñíi tomar acuerdo, ste̱e̱, rí fecha mudamijná xa̱bo̱ rá, e̱ste̱e̱, jngó ma̱goo, e̱ste̱e̱, muñíi̱ khaa respetar xúgíí rúꞌkho̱. Pero en cuanto, xúgíí rúꞌkho̱ rá, xóó tsíka̱ dxáꞌgú, sino que naríga̱ respeto, mbámbáa xtáa jan- jan- ná goꞌwóo. Yáá ndáwáá rá, nuñíi̱ organizar, muu rí na̱ꞌkha náa rí boda a̱ꞌkho̱ꞌ rá, neꞌ-mangaa, jaꞌyoo ma̱júwá padrino, tal vez drígo̱o̱ anillo, padrino régo̱o̱ khaa xuvi, oo xede̱, oo padrino régo̱o̱ ste̱e̱ servilletas, padrino régo̱o̱ khaa, mbá xúgíí rí jaꞌyoo rí, ora sí que sí rí ndaꞌyóo, ste̱e̱, xúgíí régo̱o̱ khaa boda. E̱ste̱e̱, ndaꞌyóo mbaꞌiin inii xa̱bo̱ tsí ma̱witambáñúú khiin novio, xóo mu̱ꞌthánlóꞌ rá. E̱ste̱e̱, <noise> yáá ndo naríga̱ khaa, mero, mero boda, e̱ste̱e̱, aparte máꞌ juun ne̱ mangaa, porque e̱ste̱e̱. <hesitation> Naꞌñuu khaa, nuñi̱í ste̱e̱, nawa̱a xúgíí ríí, e̱ste̱e̱, <hesitation> rí nu- nuñi̱í apadrináár xa̱bo̱ rá, e̱ste̱e̱. A̱ꞌkhue̱n nawixná, por ejemplo xóo comida, e̱ste̱e̱, xóo e̱ste̱e̱e̱, <hesitation> recuerdo, xúgíí rúꞌkho̱ rá, nuda̱a, nuda xa̱bo̱ najanúú nagúu̱n guꞌwúún.